﻿मिठाई मां रसगुल्ला हो गया गुलाब जामुन हो गया जलेबी लड्डू हो गया बालूशाही होगी। काजू कतली बर्फी गोजरी पेठा पेड़ा रसमलाई होगी माखन मिश्री सेवइयां होगी कि होगी सोनपापड़ी होगी। लस्सी की मिठाई होगी दूध का बेटा हो गया और आलू बर्फी का लड्डू हो गया। सतोली दूध मलाई और मूंगफली मिठाई होगी गुजिया होगी चमचम होगी और मालपुआ हो गया सत्तू हो गया देवर हो गया और राजभोग हो गयो।